<hesitation> te nas mera rese, aga tum i han a ga ka mnega <noise> maman a maroro te mar nos mera rese, kana tra man pota te ngil nan e guga sa mar ken age nan nga. Kba yati num te ka psa weri tra man sohsa ge ngilin, muana ta habus ge ngil pots soku naga moka. <noise> A parpara rebna mne yatin nas ri, <noise> kba i han ka mna mamna <noise> way, mne han psa, maman a rebna bani. Kamna maman way te mar pots me rin, <noise> kba tru boys te bes rin tra sohsa barte nas era rese, kukte haniga nom <hesitation> te mar nas mere rese. <hesitation> glus e nom a rese, hakte nmu ramun, hagollo num. E tum te nas ha lobul tun mera <noise> rese, kba tra pots ale tuei tne mnma kurum balte potsin enma wele hatapa soku num, kova <hesitation> i han hamansa te karu boys, tsi tol a marken pots tsipne te kana. Tana pota te les rin e ngilera ka ka mola ntoa, <hesitation> a rese hagolol nabe ri tra ramun tra tank. Ramun tna golol hamsa no tum, ba kurum te pots neri tanan, ba te mola nitoa no bu boys te nan ri, kinera ke mola na baga hakpantua te masul nga. Tanta, e rhena yati enma man pota temne kana ta tuei tum, moa na ta tuei, ba kurum ku te kana tsa wele ku, ramun tra wele te wa e ri tum, te wawa gaga tum, e hala hamansa meri tra rese te ha gollo mera rese, i rke smat sne. Ku mne yati nege helti na tsi mne helti na, kba non hamansa te kto weru boys i han. A nona mar ken nas. Kba te la weri town, tsi me paplaku, rebna ri te kari porpori siti paplaku tsi me tum e kamera man pauda paplaku taren tsa ha man milk tum barte ktori barte pots era manka taren Kba a ko e rangin engi han reke, nomol ne bani. Ni yomun a tra wakuba rese e rehewa nas nas e mas nas i lma. Niaku rke, mamana marken rese ka hamansa ba kamna mamana marken pota psa tanen, te nas meren. A tana pota te peli na rese, <hesitation> ko mne yati enga saha marro hamatsku ntua te kterin kba mar- marken tagaga ni han a ge tsok e ngok a man lun tum, ba ga te hkopo kapi ni yasa, hkopo kapi nem a rese i yasa bte hatapa puts enga rese tra u ngto. U lun tra u pis ha pna wala ngur u pamu. Tana pota le hatsu tun enmu sol i yasa tra mta, bte hatapa amna sopne tru ngto, sopne rese tru ngto btna musa pisna. Tanta pota, tana tapla rebna e yusyus era plastik tra rese tum te hakpo kapi putsin rerin i yasa tra <noise> sospne rese, ba rori te- te hatapa eren tra u ngoto, ba tna musa na. <noise> kba i han, parpara pota ge ngilin pots enga rese na tsin engi te mne muana ta kake namn mi en tsa ha, tum bagate pots soku nga kurum. <hesitation> boys e kapsa smera marken nas taren na te ha mona mera rese. <hesitation>